مكنة الخياطة taa man yani tas- talie tesei, uwon gar dari, laken ad- ademilli mon sho- ken nechie, in mekanlin nechie, in mekenala in firgaeka eskerosa, in talle ta- te- tesiega taleil idrosa, oyie log fa gakinamie, gakikan goon tawalig fa tirisae dari in ترس fa lif- lifintan aa lifa lifa allintan twali fa fa kitti nichidangi.